Bwodibo, gsiibi, yaabi gtahla, gjiif, faaj, ngooda, gtahala, gjintahla, gjimin, gjimin ngi ffoda, gjimin ngi gsiibi, gjimin ngi ghabi gtahla, gjimin ngi gjiif, gjimin ngi faaj, gjimin ngi faajingooda, gjimin ngi gtahala, gjimin ngi gjintahla, njiminsibi.